La mieritseritsy ny teny hoe fahatezera iaho da gnatsaiko ao voalohany da olo raiky nanao raty agnamiko ohatsy hoe nangalatsy navandy tagnamiko i zay da tezitsy iaho zay da masiaky iaho zay